زما په هیواد خو سپورټونه زیاد دي البته فوتبال، باسکتبال، بیسبال او همداسې <hesitation> بزکشی په کې شهرت لري، ځکه آسونه په کې ځغلول کیږي او زما خپله ټول سپورټونه خوښیږي.